أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، اكتشف طفل بابًا بغرفته لم يكن موجودًا سابقًا كان الباب قديم ومصنوع من الخشب عشان الفضول، مسك الطفل بالباب وفتحه. لقى نفسه في ممر غريب كله ضوء الذهبي وأصوات غريبة خطا بخطوة نحو الممر، ولقى نفسه في عالم سحري كله كائنات العجيبة وكانت بداية مغامرة ما تخيلها في حياته